וויזוי מ'קען נוצן פובליק טראנסערטאציע אין א פלאץ וואו מ'ווייסט נישט- <hesitation> אין א נייע שטאט. <hesitation> מ'קוקט ביי די ב- באס סטאפ, דארט דארף צו שטיין <hesitation> יעדע פלאץ וואו וועלכע באס נומער פארט וועלכע פלאץ, און מ'קוקט- מ'ווארט ביז יענע באס קומט, און מ'פארט מיט יענע באס.